भागमभाग भरल जिन्दगिमे अपना काम आउ ब्यक्तिगत जिवनके बिचमे सन्तुलन रखना बहुत कठिन काम हे । मुल हमके यहके मिलाके लैजिना फेक बहुत जरुरि हे । जबतक हमरे आपसमे नाइ मिलाके लैजिबा तबतक हम्मर जिन्दगि आउर भागमभागके बिचमे कोइ सन्तुलन नाइ रिहि । उहिकमारे हमके हम्मर भागम भाग जिन्दगि आउर समय मिलाइ तहना ब्यक्तिगत जिवनमे यि काम करना सबति जरुरि हे । सबति पहले हमके कामके बिचके सुचि बनैना हे, एक संकल्प रखना हे आउ सुँचना हे स्वास्थ शरिरके बारेमे आउ योगा करना हे । स्पस्ट ध्यान धरना हे, स्पस्ट बात धरना हे, मनमे तनाब नाइ लेहना हे यदि अइसे हमरे करे सिकब ते <noise> तौ हम्मर भागमभाग जिन्दगि आउ ब्यक्तिगत जिन्दगिलके बिचमे एक सन्तुलन होइ आउर हमरे खुशहाल जिन्दगी जिये सिकत होइ ।